Ombo yetee yee no, mi ketepoi lo mukoi cho le ropyen yee tukwal ny’orekyo ando ewo omba ani yee suwinan to memukonye chu le ropyen to kwal ny’orekyo ombowolo. kimii chi nyoo, lenye acha yotin yee atino mokoi atap tekep chi, mi pich walaka che rosoy lo ayaran chi nyo tiny’eti ropyen totakemwaghani lo cyoran chi nyo tiny’eti ropyen, teyemeona pat mi chi anga nyo moyoronye ropyen. Konyil, chichino kiyur chi nyo ting ropyen, korup repyondonai amo sawa nye lo mi maisha. Mi topya tunyeri, ropyonde kigh nya moriny nye. Sasa ombo ropyechichoni, ombo mony’ononi kegh, mi. mi ropyenu che nyorokoi nyo chomeny’orokoi nye, koomoi yee ombo ny’undonyan kumony chicheni, lenyoni embo ropyon, kurup kurup chitanyi ombo ropyon. Totukiwo topo nyo rapyenichai totumi ropyeno kumany pichona ombo nyo karam, taramominye ropyenu momong nye pichai nyo karam, ombowolo kerupenyi chi ropyordenyi nyo mi mlenyi, iwenyi torelteniyi woni. relenyi koyini, kikwal chechi tukuu lokur. mominye che le chekuu. Sasa timominye cho le chekuu. mutenyi rosai ropyendonai po chi mitenyi rosei mlanai po chi. Aku ombo nyu nywinyinete nou. ombo mony’ot nete mike mong’oy. yomoi kungutu chi kigh nyino ny’oroko sopon nyo le nyenyi. aa moko wa nye kutopo walai kuchumta pat mi tukwan. mi ropyenu. mi tokwun lapayi kumony ombo miasha noni. kumbua ato rekte mahali kulo chichai yee wechinikei shug kasinechi le atino mokoi. wetei kasinechi le atino mokoi aa kwigh le otino mokoi. Totuketo pirchinyi simu lo. kungonyi ambowolo to top to keyerenyi chichini nyinde tutukete tepenyi lo kungonyi. kulo mokenyn nee. akwanyino ropyen chino keyerenyi chona kiatumanunyi. Nyo keteyerenyi kiny’orokut nyo po chichini kungwan kung’urukinyi nyinde mwenyewe mendo ropyen. kulechinyi kyokonwan ropyen. aai kumbur lenyoni. kuporyo kamanai onyot. kuporyeti pat nyo le maishneyi poryo pat kitumonchini chu ropyen wolo meny’orokoi nye nyile nyinde. lechini pat kyakoninyi ropyen. Tona kokasa wetoi kutony’oi siptali. Mominye chi nyo sutoi nyindee. tony’etuno kot nyinde, kung’eta kei ong'ut konyi taku yar mtokaa ando kokipikipiki nyo mokoi ta kusit mpaka siptali. Kikosa chi ata chi nyo mi otini tino kopurchi chichini, kuleniki “andan ko koniny ropyen kukasa, chutunonenyi, kei ku mbaka sany, to reluny, sany ngonyi yorunyi mtakaa. Kigh nyonii nyino mwnoghenan lo, memukonye ropyenu to konu ny’orekyo, ombowolo mendo sutunyi ropyondo ny’etuno otini. Mitenyi mtaka wono mitenyi wete. Ny’orokoi ropyenu ny’ale walaku, pichiy ropyon wolo meny’orokenye. Voroi nyu le sopon, kembur nyo kalya, akemony’onyi nyo karam nyo pich wolo mendo ropyen. Ropyen kuwonyoo, aku ropyen mi kigh nyo yiu ango nyo meunye, aku ropyen kila ptany’eny mot, kumeny’okonye ropyenichoni kembur, ato otino, koyomoi ke ke <hesitation> l kemut monung school, kulo achona kokonwan ropyen. Mendo moku yee nyu ropyen, kelo cheny’oi monung aku mut moniny mpaka skul. Mosutonye ata, musutonye ropyondo moning, yoroi chi nyino nomoi monuny yeu akulot mtokaaa, akuwo mpaka skul. Awo nga’alanta kumwatita lo “mondanyan nyu. keny’won lo aki mondanya nya kitopo lo nyo lo. Kumendoi pete. ropyenu ng’ololtoi. Mukoi monung cheny ropyenu ketee ropyenu. awo nyo ropyeniichi ako pot mendo katakung’arak ropyenichi. Kapa ropyenichi awo kulot monungai sorum. Ku ropyen ku yoroi ptany’enymot nymo mutoi monung mpaka skul awo mwatita. Kinyul to kumwaacha lo ropyen nyo konu ny’orekyo mrndo konu ny’orokyo. Konu ny’orokonyo otino mi ptany’enymat ata nyo orii. Otinu mi chichinoi controlnoi orii. ropyen pilka chi nyo controlnoi lumominye ny’orekyo nyo mo orii. Lazima ke ke <hesitation> ku conrolin nyu le chi ropyondonin. Lazima ke <hesitation> kecheny’chi aku paita mendo mi ropyenu cho kipaita to paitinyi topyenu kilukwo choni kwulee mominye kigh nyo ny’orokinyi. Aaaii mokembor nye nyo kamanai ato lupai otino ko kasa ata chi nyo ngwusuno kot. mwochini lo kikerumanu ropyen. ata chi romchini ata pegh. mendo mukoi ropyenu. ng’etuneo simu ando ng’etuno atu kokito. takuromchi chi pogh ando taku kwighchi chi misho. memukonye. kiigh nyoni nyo any’er. Nyo ng’orok nyo yomoi. mominye ny’orokyo nyu le ropyon. Kumbur kamanai. ketekyo korun. kyolch tich. kyolch paren kyolch tukwun. Wolo. soromonyi. pkonoi tu kerelu chichete. kungwun kutuw. kulench meanyi ye yii nyo karam meoukonyi nye ko nyo karam. mewononyi nye karam nyo karam. mepaghanyi. nye monuny nyo karam. kolench. kengwunanyui nee kayete andan ropyen cheni kipunyi andan kisuwenyi ropyendenyan. tomo ropyondenyan mendokengwonenyi aaai sasa yenu kukoni ropyenichai tarir napoo. kilukowu nakich. nukisit. ambowolo. kuketueninyi ropyondenane. Sasa. tokomi. chomyogh ngu kalya kwulee. Chomyogh nyo kalya. choni cho ng’orokoi mong’ot nyo karam mendi ropyen. Konu ny’orekyo. ambowoloata tometiny’etinye ropyen tomitekwa mony’ee orowony karam ombowolo chomyonekwa aa mi kalya kayoni akum ny’orekyo. Wolo ropyen mwogh chi lo andan ko konuninyi ropyenichan. ando kokonwan ropyen ne nyini yerenyi anga. Mendo yoroi chichoni tangwon terunyi ng’uleku. mendo yoroi chichoni. to lium shirenikwa mendo lumoi chichoni tukumwaa lo komi kigh nyo kermekinyi yighchine le nyi ombo moriku. mochomoye lo mi kigh nyo mutenyi yughechine. Sasa suwenenyi lo mendo konu ny’orekyo. mi ropyenu meny’okonye pich. kumbur nyu kamanai. wow mi omisho wolo moomonye ombowolo. Kumuny’inyi, saa anga tukwul, tukon atoni kerelu kumuny’inyi ombowolo minee aku tiny ropyen ata kotuonyi, tuunyi, ato lapai kulipan ombowolo tiny’ete ropyen, mendo kotokonu ropyenichai ng’orekyo, kalukwu nyo kokitekeno kei, kolukwu nyo ko meno, komen ropyenichoni. Sasa, ee, repyeni mokonunye ng’orekyo nyon, kany ku tukwul chomyogh ombo kau. Tomi. Kalya ngo chomyogh ku konu ng'orekyo wolo mendo ropyon. Rupyon ng’oroku ato otino my pich chomyo kinyil kumburnyu kamanai ato atino [hesitarion] kechi. To atone kowo chi nyo le yo kullusho hospitali, kelenchi kikekoninyi ropyen, kiketumanunyio poryeichino kei, tatukuporyenichu, ng'o nyino wetod ng’etoi kwolchini kigh nyo omoy ando yolchin kigh nyo, nyo tumionoi. Ata chi. nyo mi otini ket ko konu ropyen, mwoghoi lo kokwonwan ropyen. Sasa, ombo ropyenichete, mendo koto konu ny’erekyo. Kokonu ropyenichai: kulukwu sononot ombowolo, ny’onyi ng’oroku nyaa, ata chi nyo ny’orokiny, ata chi nyo nywunoi aten. Sasa kikonu ropyenichona ye kulukwu nyini le sosonot mendo katalukwu ny’orekyo, kokonu chona kasin ropiyen, moting nye kalya, to otino mepeitenyi nye nyu le ogi ropuyon yoroi ropyenu kupaita chi to konu ng’erekyo ombo kau kinyil ato paitinyi ropyenu, mominge ny'orekyo kayoni. Ombowolo mwonenyi kigh anga tukwul kigh anyu tukwul mwoenyi pat lo “ aa tomo ropyenichan tomo ropyenichan. tomo ropyenichan” mominye ny’olyopnde anyu nyo mukenyi te mwochi chi. imenenhyi. to atona mi kepetoi wolo petei pich imenenyi ilenyi indenanin nee aa ropyenichan cho tuny’on aa tomo ropyenichan. mokununye ropyeno kalya. yoroi ropyonfdo to chipo mi. kepaita ropyonde. mendo paideninyi ropyondo. ombowolo pushininyi atoni kusenyi ombo koo. mendo sutononenyi ropyondo koo. mpaka takungwin chi nyo ngwnoi mbaka wono wetenyile siptai teketipneninyi ropyenichi. Ato mominye chi. kumeny’okonyi nye bila chi lasma kumi chi oyini. takurumu ny’orekyo nyopo chichai ny’ololenyi turwol mendo ye ny’ololoi chi nyo ropyen memokenye tong’alan chi nyo ropiyen. Lasma kumi chi otini takung’arakinyi, tenyetunenyi tino mitenyi aiwenyi karuran. abdo ato tino mukoi tuny’etinyi ropyen amenyutonyinye wono mitenyi wete ka lazima yuronyi chi nyo tepenyi arawet. tukumwounyi lo petei lo mendo mukoi ny’alan ropyeniku akuporu akumwaa lo mitenyi wete walai. lazima ptangenymot ando nyo chi nyo chemyonokwa tometinyetinye chomyoi tometing’etinye kalya kulenye ropyenu kwulee. Mominye kiyini ny’orokoi ropyenichoni, lasma ketung’ocha kigh nyo kuro kalya aa ketung'ocha chamyogh nyo chomyonenyi ngo chi takung’rakinyi ropyenichoni, kwulee, meny’oroku nye ropyenichete chu. Lasma nyu, ketungochaa, kepaita ropyenichete moghomonye kupaitocha repyenu lasma paiteny ropyenichete, takuny'arak sopeng'u, ombowolo ato paitinyi ropyenu, mukenyi wiyo yeghtenai ropyenichai ando mukoi kwipinyi ropyenichai tewenyi yigh kigh nyo mendo karam yianyi kigh nyo ghaa, atolukwu yee nyuu baadaye towetei pkochiny lo oye kumbe ki kepanin ropyenichai cha chung cha karaman kepanin wolo ghaa. Alafu ata metiny’enyinye ropyen ku ropyen napoo ata tometiny’enyinye a tiny’etinyi. Kalya imukeny yore ropyenichini, mendo tekeolo nyoronenyi, mukenyi yore chu le ropyen, yorishot chu le ropyen bera ting’etinyi kalya aa tuny’onyi chomyogh ku konu ny’orekyo to mi kalya mukulaung’u ngo chomyogh inyorokenyi aimwaanyi, lo aa, ayarun kasi pat anyorwan ayaran ropyenichan, ainyorunenyi ropyenichini, aiting’enyinye nyo kalya wolo mendo totino metinyenyinye metiny’enyinye kalya lasma tingetinyi kalyeng’u, ata momit ropyenu, ting’enyi kalya aituny’ony kikonot lo ata sai atowan ayigh kasi kiparwa ando pochi ando kasi chi. Onyorunan ropyen. a still tu tuny’etun kalya. Ando munyona. ata koyean peghechan aaruwon to tung’etan kalya. Any’orekyo. taju konanin ny’oreko bora omiton nyo karam. bora mi sopyenan nyo karam. bora mi portonyan nyo karam. Kigh nyo po maama. ku otino mi porpo chi nyo karam. To tino tiny’etinyi eee totino tiny’etinyi afya karam. poichiy po ny’orekyo nyoman bora mi portany’o nyo karam po ng’orekyo atoni nyoman. ny’orokinyi kabisa. ny’orokinyi kabisa. mominye kigh nyo tulie atoni. ombowolo ny’orokinyi. mukenyi tewesto. awenyi. awenyi yar ropyenichini te tiny’etinyi ng’orekyeng’u. wolo mukenyi metuny’enyinye. tinginye ropyen ame tiny’enyi ny’orekyo. ambowolo. ata chii nyo ny’ololoi nyo nyi. ata chi nyo mboroi nyo nyi. ambowolo kimenenyi ropyeniku. Kimenenyi aimwaanyile lo minee aa tung’etan ropyen mendo lasma tuny’en poror. Ropyen mukoi kwiinyi ichunienyi nyo pororyeng’u. mukoi kwiinyi ropyenu te chunienyi ngo pikokwa. ambowolo tiny’enyi ropyen. metinye’enyinye chomyogh nyo pichi. Sasa mendo ny’orokoi ropyenu. mominye chomyogh nyo ting’etinyi nyo pich atoni mendo kata kung’arakinyi ropyenichai. Nyo yeo mominye klaya ombo ropyen. ku tukwul to tinyetinyi kalya nyo payasat. to tiny’etinyi ny’orekyo nyo ropyon ngo to otino kepaitenyi ropyon. Muko temwaghani lo. mo ny’ololunye ngo chemnee. Ombowolo metiny nye nyinde ropiten. Ata mowetamye mboroi wolon. kayani. ata mowetenye kayini ombowolo metiny nye pich ropiyen. Mendo koto koninyi ropitiyenichi kalya obowolo. kiichunyenyi nyo pikakwa. toni. kichunyenyi nyo pich. mendo ketechominyenyi nyo pich. mendo ketechominyenyi nyo poch. Nyo yomoi ropyen. ker <hesitation> ropitinicete ketiny’eti. ombo kiw. ombo kiwanyo ombo kiasi. Ombo pat kiwango nyino yomoi kitenyeti. Yomoi keripo cha keti. tomo epecho ropyenu teke chuniecha nyo pikopcho. akechuniecha nyo monecho. aaah kechuniecha nyo pororis. Yomoi keripo cha klei nyoman. Yomoi somocha tororot owesho. ata ato tiny’enyi ropyenichete. somenyi tororot owesho. kukoninyi ng’oomyo. wolo kigh. kighto ropyenichu tomalukwa nyo petoninyi. To paitnyi ropyenichete tya. meny’oroku nye. Vomoi kesomacha tororot ny’oomyo. kung. arakecha tororot. lo yomoi kung’arakecha lene. lo yomoi ketumianacha lene ropyenichu. yomoi keng’arakacha lene tupchoicho taku kungwin ng’arekyo ombo pich chomony’toto akong’a ombowolo tominye ny’orekyo. kumatiny’echanye chomyoi nyo achane. Lazima ropyenichete kesuwecha lo kirumu ropyenu mito. wolo yomi sukonyi ny’omyo. aisomonyi tororot awesho. Aimwochini lo. yomoi tororot porwaninyi lo atumianan lene ropyenichete taku ng’arakanin. aa takuny’arak pich cho mitan tukwul. aa temepu chunyoi. tomo chunian ngo pikucha. aa tumo chunia nyo pororis. tomo chunia nyo pich cho mitan oton tukwol. Nyo yomoi kemwaacha. lo soro. yomoi kemwaacha lo soro. akemwochicha tororot. lo ombo tukuchete konunyeni. ikona aikonu nyo ny’oomye. lo kiny’oroke. ny’orokecha lene ando ki. kiecha lene temepo chuny’ogh ombo kanisa. ambo pororis. ombo monuny’. ombo kor ombo wolo korenete yoroi kemborocho nyo karam. igoro. kemburocha embo chomyogh. mendo yomoi peitecha ropyenu ombolo to paita ropyenu kor ku tighoi kei pich. tighoi kei pich ombo ropyen. Vomoi kepaita rupyenichete nyo karam ake chagh ombo usawa. kumabra pich lokur. ake mburocha nyo karam. teke mony’ocha nyo. <hesitation> nyo mitan mwaghe lo. ropyen mokonunye ny’orekyo. konu ropyenu pee kechunio chi nyo pikokwa. Kigh nyo konu ng’orekyo. ku atona ke mbur pich nyo kalya. atona tiny chi kalya nyo chomyogh. nyo payasat. Kigh nyoni nyo kono ny’orekyo ombo sopan ando ombo mong’ot nyopo yee. Kigh nyoni nyo karam. wolo ropyen. mukoi kwiinyi chunienyi ngo pikokwa. mukoi kwiinyi ropyenu. Penyine kimiteny nonai ko wetan mong’ei ngo chi nyo tiny ropiyen to onyorwan mong’ot nyo karam baadae. kukonu ropyenichai. kulukwu kign nyo kutogho kei. Baadae kelenchinyi kirupanyi ropyenichan. Baadae kukonu ropyenichai kisusut. Mendo koto kungarakinyi. kungwin kutengan chomyoi tung’u nyo chutong’u. kulukwu ropyen cho lukwo chomyoi tang’u ame mukonye kung’arak ropyenu. Nyo suwinan lo ropyen ku kigh nyom nyomo kenunye ng’orokyo. Chomyoi nyo kanu ny’orokyo nyo kalya nyo mokoi to konu ny’orokyo nyo kalya nyo mokoi to konu ny’orokonyo ombo katikati pich. oku ropyen tokwu mokonunye ny’orekyo to otona kapaita pich. tukwul to atona to paita chi ropyen ku tomo kuny’orokoi pich ropyenu. wolo. ombo ny’ale lowur ny’ale lowur walaka. memukonye ropyenu to konu chomyoi. Kigh nyo konu chomyoi. kalya nyo payasat ngo atona mitekwa nyo karam nyo pich walaka. soro.